En color xhikachiu ndame'e un color verde anrá ujun nuu ndavii kachinreka, ujun kuii kuii iña verde ndame ka esperaza ña'a njachi ni me'en ndiunumen nuu nrame ndio nuu yee yuku, ke nduku kuin kakanga yinudei iña'a chi nde traer ni iña ña yo'o energia ya traer nuu lugar ndeninichón nundecierto nejen ihó ko ko nguani ndetache, cuenta koi iniyi muy ujun bueno ernergia taji ndame jun un tuku kui kachi cuenta ko inaxhi yoina yuu inya'a yuvi ño'a anai yui ka kuii dame kui cuenta ndoijan ñe escoger kuena yuiña yii akuñui chindio viyan kai andiño kué yuku kuii che cuenta ko nguiña, yinai y yianai yii yujun yu yui ka'a jun, ndata vida ndata esperanza kachi nduio inai honra'í.